Kalo makanan yang aye suka tuh pepe ya pepe itu enak legit dia dari sagu, sagu campur kelapa santan kalau buat bahan dia nggak nggak mahal, nggak mahal banget tapi rumit dibikinnya itu yang jadi harganya mahal jarang kalau orang jalan zaman sekarang tuh bikin pepek kayak orang betawi itu udah nggak ada itu nah sama satu lagi deh geplak bakar, geplak bakar wajib tuh kalo lebaran, geplak bakar dari tepung beras, dicampur kelapa parut. gula merah nah di bakar di dipanggang dalam oven nah terus itu makannye enak banget dah manis manis gurih gitu, ntar kalo lebaran boleh juga pesen ama ane bisa.